صراحة عكس الكثيرين، بفضل إني أستزيد بالوقت، ليش؟ لأن الوقت الشيء الأكثر قيمة في حياتنا بوجود وقت أكثر بقدر إني أستمتع بلحظاتي مع العائلة، مع الأصدقاء، بطور مهاراتي، بتبع شغفي هو صح المال، المهم بس إنه بيروح وبيجي، بس الوقت ما بقدر، يعني لو راح ما بيقدر إن يرجع، فلذلك بس تزيد في الوقت الأهم من المال.